Jaema okiye, erei omboaja iyeugui kiye jaema omomiari <noise> oparandu supe kiako jokuae vae jare mbaeko oyapo oï jokope maerako ou oiamondo oï <noise> jaeko oparaviki oi